जर्मणी भी बहुत अच्छो देश है। वहाँ का लोग भी बहुत अच्छा है। वो लोग मेहनत भी करें। वहाँ पर चाय ज़्यादा पियें लोग होन। और अपना इधर से जाना वाड़ा लोगने से भी अच्छो वेवार रखें। और भारत का लोग जाकर बहुत कुछ देखत सिखाज। वहाँ की जानकारी वहाँ की साफ़ सफ़ाई शुद्धता भी बहुत आची रहेज। एसो सब जाना वाला लोग बतावज की भायी। जर्मणी भी बहुत अच्छा देश है। हिटलर भी वहाँ को है। और भी कई तरकी चीज़ न वहाँ पर नहीं नहीं देखना करें। मिलाजी मारतन भोवे अच्छा बड़ेला है। इस थान मतलब नहीं यो एसो।